Pool e barmaaji ina keewi, ina ceerti. Pooluuji tokosi ina ngoodi, jogiiɗi nanngirde ina ngoodi. Barmaaji kadi tokosi, mawɗi ina ngoodi, jogiiɗi noppi, goɗɗi nana toon njogii ko janngirgal. Ngolliran mi pool so tawi ko ndefan mi ko heewaani kadi tawi mi juɗan maa tawi mi sahan. Barma tawi ngonmi ko e defte wayno maaro en malla maafe en, huunde ko naamdi yo defe tigi haa ɓennda, ko ndeen ngolliran mi barma.